אה, היא פאלחקיקה עלא חסאב קול אלנהאר ו שחל כנעןקדר נושוף פ אלתלפון, ו לאכן כאין וחד אלמתווסאט מא בין ת’מאנין להו אכל אלחאגה ח’תא אלמיה מיה ועשרין, האדא הוא אלמתווסאט עלא חסאב כנתח’תו פ אלח’דמה, כנתח’תו נושוף אלרסאאיל אלשחסיה ו כנת’אמל ביה.